कासावन्नी तयार केले बिल जेका वाॅरन्स सुध्दा म्हुंतात। ह्या बिल तयार करपाक ते खूप कष्ट करतात। तेंचे जे पाय अस्तात ते तेंका खोडपाक आनी फाटी सर्पी बिल तयार करपाक खूप मदत करतात, ते असा करतात कित्याक तर तेंका भयल जाय वातावरण असा तेतून सुन तेंची रक्षक जावपाक जई। तेंका रवपाक एक सुरक्षित जागो जायो, निदपाक बरी जागा, पालन वाचपाक एक वाट, आनी जा तेंका अन्न मिलता ता साथोवण डाव्रुंक एक बारो जागो मुन तें ता बिल तयार करतात।